शैम्पू मुँडके लिकटे बार सफा बनानको काम करत हए । तेल, धुधर, मट्टीसे लिकटे बार, खिउसीके शैम्पू सफा करत हए और गिन्ध फिर हटान मद्दत करत हए । मुँडमैकी खिउसी हटाएके शैम्पू बारकी जर फिर पक्की बनात हए और बारके लिकटो मैको हटाएके मुलायम करन मद्दत करत हए । जामे विशेष प्रकारकी रासायनिक तत्व होतहएँ । जो बारके सफा करके नरम और बारकी नमी फिर बचान मद्दत करत हए । कुछ शैम्पू विशेषत: हेयर स्प्लिट, ड्यान्ड्रफ और बार नुचनकी समस्यासे बचन ताहिँ बने होतहएँ । छोटे बडे सब आदमी हँदानपेति शैम्पूसे मिसल मिसल बार धोत हएँ ।